كان ف القصر الأديم عايش شبح ، والشبح ده كان بيخاف من الضلمة من وهو صغير لكن في ليلة قرر إن هو ما يخافش تاني لإن هو شبح ، فقرر إن هو واحدة واحدة يحاول إن هو يقلل النور لغاية ما يبدأ يتعود إن هو يقعد في الضلمة